Nguina ni xana nreyú, he nruxhi tinrú, ni dakena ni dachioná, nruxhina iin kidi iin kidii texu ni dakena, nguindé ni dakena ni kidanguana iin mueble ni ndakena huajillo, comino, oregano etixun ni kedanguana xanixana nguana xun ingrediente ño ken'no nréi ujun.